बांग्लादेशी खाना बहुते स्वादिष्ठ अउ हटके होथे। एमन मछली चावल सब्जी अउ मसाला के इस्तेमाल करथे। बांग्लादेश के लोकप्रिय खाना बिरयानी अउ। हलील हवे जेके मांस अउ गेंहू के फ़सल डाल के बनाये जाथे।